Kuklasõq löüdväq süüki niimoodu, et <hesitation> saadõtas kuklasõq egäle poolõ lakja ja ku kiäki löüd <hesitation> söögikotusõ, sis tä lätt tagasi pessä, and teedäq ja sis <hesitation> terveq suur <hesitation> rida naid kuklaisi tulõ kohalõ ja nakkas tuud süüki kodo tagasi viimä.